Kɨtɨ chóko ka ka'antuna jina'ana jin, choko luli yuan ka nastututi taka ja ka yeéti in a kóyo staá, a koóyo e tau ja vɨxɨ ja kayétuna jina'ana te kaxukuna te jakoitu kɨtɨ luli un ka nastútuti taka ja kóyotu yu'ú nayú un xi kanastútuti taka ntá yuku luli xi kanastútuti nu ka nanɨí maáti nu ndua ntaá te ka nachiva'ati in yau luli nu ka iótɨ nu ka kixiti yuán, yuán ka chiva'atuti yuan taka ntatiún te yuan ka yeéti jina'ati luu ka sa'atu chi kanantuku ñatu taka ja ka ɨótu nu ndaá ndua ntaá ja ka ɨó yuan te ka ntisotu kɨtɨ luli un, ehh nteyuti yuan achɨo te ka nachiva'atɨ te va yuan ka yeéti te nu tua ja in kɨvɨ ja tua ka nɨɨ tua ɨó yuan te ka yeéti jina'ati te yuan kua suan ta in ntɨɨ, nasu in ntɨɨ'tu choko un sa'atu suan chi ka ɨoótu ja ja jika ka jika te kanastutu yuan te nchakoyo kɨtɨ luli un taka nu kaxukuti yuan ji'nati yuan kua saatu cha choko luli un te nu ni jatu nu ni jatu in kiwi ja nu kuun sau xi nu saátuti te kanasámati veéti ka kuantiso ntitutɨ se'éti taka yuan ku'anti jin inka inka nu kúsukuti yuan te ka namati maáti sikɨ ntucha yuan kutu suni kainstu'untu nuyo ja ja ku yani xaán ja kuún sa'u achitu kɨtɨ chóko luli yuan jina'ati.